Yaani misimeno khuun misismeno khaan righeni mothi kaaeni Mal inin mothi darghethethu laaan dhekeni berre bao bao fudheni irkhaeni dhub irkhaeni khuteninin laan rigeninnin ininin hii ishenaa malkan Lilah murah Mal inn ishenethu lanum kuthamaa Mal inn khuthamoth fudheni rawothenoth dhekeni gargar kutheni bao isinen irafudheni gardhibi kaaenii Mal sunn hakhutee rawothe innin baa huji isaa rawothe misismeno suun